Mah, fòscia unna zigoela coscì sätieiva tutto o tempo e me demoieiva. <hesitation> Mah, no ô sò, no ô sò. Tanto... Fòscia un-un pescio ch'o no vëgne pescou e o no vëgne mangiou, coscì staggo seguo che-che-che campo tranquillo e basta.